Ndee ya'á kuu kaó uun ndee ya'á tinana ndó, ndee ya'á tinana kuá, ndee ya'á este vindé, ndee ya'á tika, ndee ya'á este, <hesitation> ndee ya'á <hesitation> xukani kaxuó ajo kuu kaó ya'á, ya'á kuiniña kaó kuu káo este ya'á uva xuu nga kao ndaka tiya'a.